Arzantina ndraiky io zany pays ataontsika hoe any an'Amerika du sud raha io, zareo zany tia tsaramaso e. Hay, vavonin'laolo reo nge mafy, tia tsaramaso bakeo zareo koa resaka hitanao le sport baolina zany ein, foot reo zany reo tonga de tia bola foot ary matetika tompondaka eran-tany mihitsy reo am'raha io.